الشّك بيجي من كتير <hesitation> طُرُئ من كتير محلّات يمكن يجي الشّك على شريك حياتنا، على اختنا يمكن، على خينا، على جارنا، الشّك نحن منصنعو للأشخاص ومُمكن هالأشخاص هنّن يصنعو لا إلنا من خلال حركاتُن يمكن، من خِلال نظرتُن، من تعاملُن معنا، ونفس الشّي نحن فينا نوصّل إذا لا شريكنا إذا نحن شاكّين في إنّو هوّ مسلاً عم يعمُل شي نحن ما عم يعجبنا فينا نجي نحكي نئلّو إنّو أنا شاكّة فيك أنا كزا أنا في أمور إنت عم تتصرّفا أنا ما عجبتني، وفينا نلجأ لا طريئ صعب شوي إنّو مسلاً نراقب إنّو أنا- أنا شاكّة بي جوزي مسلاً روح رائبو بس أنا حا تعّب حالي نفسيّاً وجسديّاً فيني إجي إلّو إنّو أنا شاكّة كزا فيك عم تعمل هيك لأ ما عم تعمل يعني في منتحاور مُمكن نوصل لا حل يمكن ما نوصل لحل، بس الشّك الأصعب إذا نحن شكّينا مسلاً إنّو إذا جارنا سرئلنا شغلة من البيت مسلاً حداً فات لعنّا عالبيت شكّينا في هوّ كتير شعور مُزعج إنّو نحن نشك بي أشخاص يمكن هنّي <noise> أمرار ما بكون إلا زنب نحن نوصلّا ونف- ونفرجيا إنّو نحن شكّينا فيُن بس هوّ ما يكون مش كون يعني يكون شكنا مش بي محلّو أمرار كتير بي كون شكنا بي محلّو فا نحن أبل ما نوصّل الشّك للشّخص الّي نحن عم نتعامل معو الّي نحن شاكّين في. فينا نحاول أد ما فينا ن- نوصل لمكان نحن نئدر <hesitation> نستنتج أشيا بدون ما نزعّل ال- الشّخص الّي نحن شاكّين في، بس إذا وصلنا لا طريئ مسدود ما أدرنا ن- <hesitation> نوصل لا حل أبل ما هوّ يعرف نحن شاكّين في لأ فينا نُعُّد نتفاهم نخبرو إنّو أنا صار معي هيك- هيك هل إنت خصّك بالموضوع؟ هل إنت بتعرف بالموضوع؟ أو هوّ إذا إنت فيك تساعدني بي هيدا الموضوع، إذا لأ ساعتا بدنا نطرُئ بدنا نمشي بي طريئ تاني. بس الشّك بي شكل عام مؤزي، بي دمّر النفسيّة، بي دمّر الجّسم. <hesitation> الشّك كتير بشع بس نحن ما منوصل للشّك الأعمى إلّا إذا كنّا كتير آكلين ضروبه كتير <hesitation> واصلين لا مرحلة إنّو ما وئ واسئين يمكن بي حالنا ما بئ نوسئ فا هيدا الشّي كتير بشع وما نخلّي كتير يأسّر فينا، وإزا مسلاً شكّينا بي شخص نحن منئدر نبعُد عنّو فينا نبعُد عنّو بي كل سهولة وما يخلّي يأسّر علينا سلباً بل بالعكس يمكن إزا نحن بيعدنا عن هيدا الشّخص نرتاح نفسيّاً أكتر وما بئى نشك. ومُمكن نلائي أشخاص تانين هنّي أد السّئة و أد إنّو ما يخلّونا نحن نشك فيُن ولا واحد بالميّة.